Breshkat kanë nje guaskë resistentë, ato fshihen aty kur janë minaçartur ka tjerë predhaturë e e ghuzarjën edhe si dhomë kur ngë gjejën ndo gjagjë dhi më mirë.